Tiya tuloo loŋ aniŋ kotondoo, nte ŋa wolu le loŋ, tiya tuloo, a diyaata le, tiya tuloo, teŋ tuloo, teŋ tuloo le moolu ko a diyaata, bari nte buka a domo, tiya tuloo de n ŋa wo domoŋ domoŋ ne wo, hani n na ñiŋ saateeŋ kono, moolu ye a tuloo bo jaŋ ne, n ŋa a domo; kotonda tuloo fanaŋ n nene maŋ wo fanaŋ domo, saayiŋ diferensoo muŋ be i teema, nte wo loŋ noo la, komiŋ n maŋ ñiŋ doo domo, n ŋa ñiŋ doo danmaa le domo haa